Hiɗə, kpe, mwakɨ, fwat, tuf tukultaka, tukolukpe, fwafwat, dombiɗə, bow, bowa mbiɗi, hiɗə, ambiɗikipe, bow a mbiɗi mwakɨn, bow a mbiɗi fwat, bow a mbiɗi tuf, bow a mbiɗi tukut taka, bow a mbiɗi tukolukpe, bow ambidi fwafwat, bow a mbiɗi dom biɗə, bowa, bowtipuskpe, bow. <noise>